نعم من فوائد ركوب الدراجة هي تحسين اللياقة القلبية الوعائية، يعزز صحة القلب، ويحسن الدورة الدموية، وتقوية العضلات، وتقليل التوتر، وهي صديق للبيئة، وفوائد السباحة من تمرين شامل يشغل معزم عضلات الجسمن صديق للمفاصل تحسين التنفس، وتخفيف الضغط، ومناسبة للجميع.